gott kvöld og velkomin í Kastljós þrífast hér á landi þetta kom fram á ráðstefnu sem Reykjavíkurborg hélt í dag við ræðum við deildarstjóra á velferðarsviði

á eftir en fyrst ætlum við að tala um leikskólamálin en meirihlutinn í borginni kynnti í vikunni aðgerðir í leikskólamálum til næstu fimm ára stefnt er að því að fjölga á fjórum til fimm árum og tryggja þannig öllum börnum tólf mánaða og eldri

leikskólavist fyrir tvö þúsund tuttugu og þrjú þetta mun kosta fimm milljarða króna byggja fimm nýja leikskóla og byggja við fimm í viðbót og

og Eyþór Arnalds oddviti veriði velkomin takk líf þetta er í takt við kosningaloforðin ykkar og Samfylkingarinnar fyrir kosningar núna í vikunni stigu leikskólastjórar fram og gagnrýndu það og ykkur fyrir það að byrja á öfugum enda

nú þegar séu þrjú hundruð og sjötíu leikskólapláss ekki nýtt í leikskólunum vegna manneklu og því sé enginn tilgangur í því að byggja að byrja á öfugum enda þetta var nú eiginlega bara einn

þess að það ríkir almenn sátt um þetta við erum að hefja hérna mjög stórhuga uppbyggingu í uppbyggingu leikskólamálum í Reykjavík og ég vil meina að þetta sé ein yfirgripsmesta aðgerð sem

hefur hefur verið farið í síðan Reykjavíkurlistinn byrjaði uppbyggingu í leikskólamálum og við erum alls ekki að byrja á öfugum enda

getum við gert marga hluti í einu og við þurfum ekki að fyrst a og svo svo b heldur erum við líka að fjölga starfsfólki eðlilega en þú talar um þrjú hundruð og sjötíu pláss ég var að fá nýjar tölur sem að segja mér að þetta eru þrjú hundruð pláss núna vegna þess að þetta er svo kvikt það eru börn að flytja til borgarinnar

pláss þú segir þrjú hundruð pláss þetta er hluti líka af þeim aðgerðum sem við réðumst í til þess að auka rými barna til þess að létta álag í leikskólum þannig það eru engir biðlistar á þessi pláss biðlistinn sem er núna eins og ég segi þetta er mjög kvikt hann eru áttatíu börn og það er allt kapp unnið til þess að koma þessum börnum að á leikskóla við vinnum nótt

dag við að fylla þessi pláss vegna þess að við samþykktum reglur

um það að hleypa átján mánað börnum að miðað við tuttugu og fjögurra mánaða já Eyþór þið gagnrýnið þetta já eðlilega það er ekki eins og þið getið dregið leikskólakennara fram úr erminni nei en sko árangurinn hjá Reykjavíkurborg er lakari á flesta mælikvarða miðað við önnur

yfir helmingur á Akureyri þau eru nú líka með

eru háskólar hér í Reykjavík líka en nágrannasveitarfélögin eru að gera betur og landsmeðaltalið er talsvert mikið fyrir ofan Reykjavík og hér ættum við að vera í forystu en ekki vera aftarlega hér hafa verið biðlistar og síðasta vetur voru börnin send heim það var ekki bara biðlisti heldur

sem komust inn send heim og við sjáum það að það er að fækka leikskólakennurum ansi hratt á síðasta ári fækkaði þeim um fimmtíu og sex þeir voru þrjú hundruð tuttugu og eitt í hitteðfyrra og duttu niður í tvö hundruð fimmtíu og sex leikskólakennararnir þannig að leikskólakennurum og skólastjórum í því að gera þetta

létta á þeim það er alveg klárt það er mikið álag það þarf hugsanlega að gera eitthvað betur í launum líka ákveðnum tilfellum og svo þarf starfsumhverfið bara að vera í lagi og það sem ég óttast er það að nú er farið í svona steinsteypuframkvæmdir eða að byggja skóla án þess að það sé plan sem er trúverðugt

þarf ekki að byggja leikskóla ekkert að efast um það en þetta er eins og með ef við tökum bara flugfélag þú þarft flugvélar en þú þarft líka að hafa þetta mannað og það er ekki nóg að hafa þetta bara níutíu prósent mannað eða svoleiðis þetta þarf bara að vera í lagi

og við sjáum það bara hjá nágrönnunum þá er þetta í lagi og þau eru að taka neðar inn síðan því var lofað vegna þess að

þegar gripið til aðgerða til þess einmitt að létta álagið í leikskólum

hvað var ekki rétt sem ég sagði við höfum varið einum komma einum milljarði í leikskólana við höfum varið fimm milljörðum á síðasta kjörtímabili í það að hækka laun leikskólakennara meðal annars og starfsfólks Reykjavík er eina sveitarfélagið sem borgar yfirvinnu til ófaglærðs starfsfólks fjörutíu þúsund krónur á mánuði þannig að við erum að gera okkar við höfum farið í fjölmargar aðgerðir á vettvangi borgarinnar til þess einmitt að mæta þessu en afhverju og það hefur sýnt sig núna á

á svokölluðum að við erum að ná stórfelldum árangri og það er meðal annars vegna þess að við settum milljarð í grípa til þessara aðgerða það er vissulega áhyggjuefni að leikskólakennurum út um allt land ekki bara í Reykjavík er að fækka en þetta er ekki bara verkefni Reykjavíkurborgar nei þetta er verkefni háskólasamfélagsins menntamálaráðuneytisins ég verð og allra sveitafélaga á landinu af því nú er ég sakaður um rangfærslur en rangfærslurnar eru þær að

þú segir að Reykjavíkurborg sé með

langlægsta hlutfallið nei ég sagði það ekki ég sagði að það væri lakara en

Akureyri og undir landsmeðaltali og ekkert af því er ásættanlegt staðan er þessi fjórir leikskólar sjö eru með einn og ellefu eru með tvo þannig að það eru tuttugu og tveir leikskólar hér í borginni sem eru með tvo eða færri leikskólakennara

að það eigi að vera tveir þriðju af starfsmönnum

leikskólakennarar ég vil líka bera þetta saman við önnur sveitarfélög ég veit alveg að það er vandamál um allt land en Reykjavík hefur náð afar litlum árangri þrátt fyrir þessar aðgerðir sem eru bara góðar og gildar erfiðar þá höfum við bara ekki náð þeim árangri sem ja þið

vel

er úrdráttur það sem ég er að segja er það að við erum að ná lakari árangri varðandi faglegt starfsfólk biðlista og þegar það er

fara í að fjölga plássum niður í tólf mánaða þá verða að vera aðgerðir

til leikskóla

og við erum með háskólamenntað starfsfólk

hefur bara ýmsa fagþekkingu og kunnáttu þó

að leggja höfuðáherslu á

leikskólakennara fyrir konsingarnar líka nú hefur þessi sett sextíu milljónir til viðbótar í það kerfi tekið upp stofnstyrki til að örva nýliðun hækkað niðurgreiðslurnar um fimmtán prósent ertu ekki ánægður með það ja við vorum ánægð að þau gerðu eitthvað og við samþykktum þær tillögur við komum með tillögur sem gengu lengra í þessum málum því að staðreyndin er sú að dagforeldrum hefur fækkað í Reykjavík um einn þriðji og það setur auka pressu á kerfið og það sem við óttumst að sé að gerast núna er að þegar það vantar svona mikið fólk inn í kerfið og það er verið að stækka kerfið hleypa inn tólf mánaða þá geti komið

í þetta kerfi og ég óttast að við munum tapa fleiri leikskólakennurum að óbreyttu hér í Reykjavík og ég vil koma í veg fyrir það þetta gerist auðvitað í þrepum Eyþór þetta er ekki að fara að gerast á morgun við erum að fara að taka inn börn tólf

við þurfum að gera áætlanir og við þurfum að vera stórhuga í þessum málum það talar enginn um það hér að við getum ekki farið að byggja nýjan spítala

af því að það vanti lækna en um leið og við síðan með stórfellda uppbyggingu á leikskólastiginu þá er dregið úr því og sérstaklega af þínum samflokksmönnum

ekki lengra með þetta í bili það er annað efni sem við ætlum að fjalla um

í Kastljósinu í kvöld kærar þakkir fyrir komuna Líf og Eyþór yfir í aðra sálma á Íslandi eru dæmi

ofbeldi í fjölskyldum af erlendum uppruna þetta kom fram á ráðstefnu sem velferðarsvið Reykjavíkur og Kvennaathvarfið stóðu fyrir í dag íslensk yfirvöld eru rétt að átta sig á vandanum hér á landi og að læra að þekkja merkin um slíkt ofbeldi segir viðmælandi kvöldsins

okkar þrífst þetta hér á Íslandi um við erum í æ ríkari mæli að sjá að heiðurstengt ofbeldi er við lýði á Íslandi við kannski ekki alveg áttað okkur á merkjunum fram að þessu þeir sem starfa í þessum málaflokkum en við erum að sjá já því miður ég verð að segja það til dæmis í þvinguðum hjónaböndum að að börn mega ekki umgangast jafningja sína það eru ýmsar birtingarmyndir ýmsar birtingarmyndir sko á ráðstefnunni í dag kom fram að í nágrannalöndunum hafi í kjölfar þess að flóttafólki fjölgaði um mjög í þessum löndum að þá fjölgaði tilvikum um þetta og í Noregi tengjast flest þessara mála Pakistan Írak Sómalíu Afganistan og Sýrlandi er eitthvað hægt að lesa út úr

það er alltaf hægt að bera okkur saman við Noreg já þannig að líklega getum við eitthvað lesið út úr því en auk þess erum við að sjá

ofbeldi í fjölskyldum sem hafa búið hérna til lengri tíma en eru af erlendu bergi brotin þannig að það er ekkert hægt að alhæfa það um það að þó þú komir til Íslands að þú sért beitir fjölskylduna heiðurstengdu ofbeldi

sjálfsögðu ekki eða neikvæðu félagslegu taumhaldi já þannig að þetta er ekki tengt trúarbrögðum í menningu fólks menn vilja ekki búa til eða setja einhvern stimpil á fólk frá ákveðnum löndum eða þjóðfélagshópi en við sjáum að

umræðunni í Noregi hefur þetta verið tengt flóttafólki af múslimskum uppruna er það þannig hér það er mjög hættulegt að tengja þetta við trúarbrögð já ég veit að

það eru öll trúarbrögð sem þetta tengist landið menningin já það getur verið kristni líka já bara svona til að gefa áhorfendum hugmynd um umfangið hérna á Íslandi tilvikin telja mörghundruð í Noregi hvernig er það hér alls ekki mörghundruð og í raun og veru er það þannig í dag að við erum rétt svona að byrja á undanförnum kannski tveimur árum að átta okkur á þessum hugtökum og

þessu sem á sér stað og sjá birtingarmyndirnar þannig að áður fyrr kannski áttuðum við okkur ekkert á því að það færi færi fram heiðurstengt ofbeldi í fjölskyldum af því við þekktum ekki merkin en núna þegar við þekkjum merkin þá eru æ fleiri dæmi að koma upp en en hérna í Reykjavík þá eru þau kannski ja ég þori bara nokkur sem við þekkjum nú þegar já það voru nefnd dæmi

á ráðstefnunni í dag um að hingað hafi komið kona sem var gift hingað til landsins átti ekki bankareikning hafði ekki umráð yfir fjármunum sínum var beitt ofbeldi hún leitar í Kvennathverfið sem betur fer og kemst í skjól hver eru merkin í þessum málum sem hafa komið upp hérna eins og til dæmis þarna hún talar hvorki íslensku né ensku þessi kona hún er í raun og veru eiginmaður sótti hana í heimalandið og kom með hana til Íslands hún er félagslega einangruð hún hefur ekki yfirráð yfir yfirráð yfir fjármálum hún má í raun og veru ekki hreyfa sig og þegar hún var að koma erlendis frá og leitaði til til tollsins á Keflavíkurflugvelli og bað um aðstoð þá átti hún ekkert hafði ekkert og það sem gerist í kjölfarið er að henni er hótað lífláti af því að hún er að já ofbeldi hún er að að og hvernig er hægt að hjálpa þessum konum sem

í þessu tilfelli var það Kvennaathvarfið félagsþjónustan lögreglan spilar mjög stórt hlutverk Útlendingastofnun og fleiri og ég vil ekki segja nákvæmlega hvað varð um afdrif þessarar konu en Ísland er mjög lítið þannig að það er mjög erfitt að að fela fólk á Íslandi þannig að viljum sameina fólk og halda auðvelda aðlögun innflytjenda og flóttafólks og það er verðugt markmið það virðist vera í nágrannalöndunum þá sé þetta skuggahlið af þessum samskiptum að ákveðnum ákveðnum hópum samfélagsins að þetta fylgi þeim er einhver tilfinning fyrir því hvort að við séum bláeygð fyrir þessum vanda þú segir að við séum nýbyrjuð að þekkja merking og taka á þessu við skulum segja allavega að mínu mati þá erum við svolítið á eftir öðrum þjóðum og við erum það líka bara í móttöku á flóttafólki þannig að bláeygð og ekki bláeygð ég veit það ekki

að læra nýtt já full af vilja til þess Ásta Kristín Benediktsdóttir kærar þakkir fyrir komuna þá er ekki fleira í Kastljósinu í kvöld takk fyrir að horfa veriði sæl